O bleu scuo o l'é o çê da neutte ma o regòrdo ciù vivo che me vëgne in cheu à pensâ a-o bleu scuo o l'é o cô da carta co-e stelliñe che metteiva mæ papà quande faxeivimo o presepio che ea un figgin. Scì quello lì me ô regòrdo comme se fïse ancheu, tròppo bello.